Dunia ni akang su canggih e. Dulu orang tatatua dong simpang barang itu seng tau yang mana yang pa bisa par dong taru barang itu ya seperti apa kaya panci-panci, tapi sakarang dong sudah, dunia su canggih jadi dong orang-orang pintar dong ciptakan kulkas, yang bisa katong bi bisa simpang makanang ba biar tahang lama. Jadi kalo ada ikang, sayor, atau daging, tinggal taru dalam kulkas saja. Ini memang dunia e, akang pung canggih saja. Nanti akang tahang lama, seng gampang busu. Bukan cuma itu, kulkas bisa biking aer jadi dingin. Apalai kalo siang-siang katong kaya rasa panas, oh tinggal katong buka kulkas saja katong ambe aer yang katong simpang, minom bagini kaya ya rasa katong di tenga-tenga aer saja. Tinggal simpang dalam kulkas, nanti mo makang tu masi segar tu makanang-makanang yang skarang katong kaya mo bilang akang mo basi, mo makang bagini seng basi. Seng tau e dunia akang su canggih jadi simpang barang-barang yang katong bilang biar satu bulan dua bulan tapi kalo tinggal taru dalam kulkas saja, buka bagini ambe mamasa, oh akang kaya baru katong biking akang kamareng saja. Ini dunia su kren bagemana ni. Tambah maju.